Zato, sivampolo sivy ambe, sivapolo valo ambe, sivapolo fito ambe, sivampolo enin' ambe, sivampolo dimy ambe, sivampolo efatsy ambe, sivampolo telo ambe, sivampolo roa ambe, sivampolo raike ambe, sivapolo.